Han nan'an sire boni han nan'a nɛ ba nicoza we zin han sire boni twa mibini a'a jojoro nan'an twa han mibini a'a fɛti vɛro nan'an twa mibin a'a mu'in vɛro nan'an don sunu pɛ mami hɛna o bɛ ma oyi zan twa frɛnu to mu we crɛri twa yan mibin a we zin a zora han na a zora ɲin'in azo sora don han sire boni sunu pɛ mami <hesitation> zine